Mali, Burkina, Mali e reesonŋaaji muuɗun ɗii fuf mi yehii e muuɗun du. Jonkaa so banngal yiilagol nii ɗonnii wiyetee yiilagol neɗɗo haaɗi. <hesitation> nokkuuje goɗɗe leyɗe en neɗɗo yahaali ɗum.